أني الحمد لله دايماً دايماً مواعيدي مضبوطة. <hesitation> أبد ما بتأخر أبد ما- ما بخلي حدا ينتظرني. <hesitation> وايد أني احترم الشخصيات اللي تحترم مواعيدها. لأنه اللي يحترم مواعيده <hesitation> هو اللي يجبرك إنك <hesitation> تحترم شخصيته. <hesitation> أنه هذا الشيء <hesitation> أنه بادلك أنت الاحترام.